Fanamenam-bolo zany brôshiny zany amin'ny tegninjareo nanagnamboatra azy, brôshiny zany môlô raha fampiasain'ny vaiavy tegna mampiasa zany edy e zany hoe zareo nanasa volo vaiavy igny ôhatra makoakoa o vaiavy igny tiagna zany mbô malamalama otranjareo aketo ampovoatany aketo asiagna brôshiny zany sady mampiasa karazagna peigne egnao rotina mijotso ambany no mampiasa le brôshina raha zany sady mitso- mitsotro manalama volo mananzany.